Maromaro moa ñy asany ñy tekinôlôjia aminy ñy fifandraisany aminy ñ'olombelo: -Manahakan'izay ñy telefôny lafa ñ'olo mifankalavitse, ñy telefôny natao hifampiresaha. -Manahakan'izay koa ñy fisiany ñy fesiboky aminy ñy oatsapy, natao hifampiresaha, hifankahitava tarehy, ilà ñy tekinôlôjy.